Karazana voankazo fantako an: dia zavoka an, mananasy an, poara, akondro, fraise, ampalibe an. <hesitation> <hesitation> Zay aloha tadidiko e.